Ny fahafantarako an'ilay loko mavo io a, dia ohatra hoe <hesitation> tiana vitsika manko hono izy io a, sady avy eo koa lokona <hesitation> hafa manokana mintsiny izany lokon'io e. Izay aloha ny fahafantarako anazy io e!